loolu de hel bu teey nekkul sax lekk. Loolu dangay toog jekki jekki sa xel bi teey, fekk lekkoo dara. Waaye leego-lee tamit lekk njaxasaan am yoo xam ne, paska nit ñi bokku ñu, am ñoo xam ne seen saag yi bëgguñu lekk jaxasoo. Ku nga nit lekka juróom juróomi ñam yi nga xam ne bokkul walla ñetti ñam yi nga xam ne bokkul nga lekk ko si saas ba pare nga naan ndox mu tàng. Xam nga su naanee dafaa yéeg, su yéegee dangaa gis ni sa xel bugg naa teey. Waaw loolu xam naa ko si lekk. Boo ko naroon a def tamit munoon ngaa lekk de, nga xaar ba ci kanam, nga ñów naan walla nga naan ndox bu tànga mu wàcc. Boo naanee ndox bu tànga, bul naan ndox bu sedda ci saa si tamit. Nga xaar bam jël temps nga duggante temps seen diggante tàngaay, mu yàgg. Ma ñów naan ndox bu sedda. Loolu mun naa xam, <hesitation> ñam bi dafay rees. Waye am na ñoo xam ne seen xel buy teey, li koy waral mooy loolu. Nga lekk ñam yoo xam ne bokkuñ ba pare nga naan ndox bu sedda mu yéeg. Su ko defee sa xel bi mun naa teey, sa ngoroocu sax. Waaw, loolu de xam naa ko ci waaw.